हैमबर्गर मा जाण वाला मांस त्यार करणा खातिर पहले गोश्त ने बारिक पीसदां। इसमा स्वाद मुताबिक नमक, मिर्च और मसाला मिला दिंदां। फिर इस गोश्त का गोल-गोल टिक्की बणाइंदां, जैतकि इन ने हल्का दबाके चपटो कर दिंदां। बाद मा यी टिक्की ने गरम तवे या ग्रिल मा पकाया जांद, जैतकि यी सुन्नी और करारी बण जांद छ।